<hesitation> די גוטע זאך פון ניצן פאלשע ציקער, איז דא מענטשן וואס האבן הויעכע בלוט <hesitation> האבן הויעך ציקער, אדער בכלל עלטערע מענטשן אדער אפילו יונגע וואס ווילן נישט עסן אזוי פיל ציקער ניצן דאס. אבער אויך טענה'ען מענטשן אז ס'נישט אזוי געזונט, אין אז <hesitation> אסאך מאל איז עס נישט די זעלבע גוט ווי ציקער.